କିଛୀ ମୁଦ୍ରାର ଧାରରେ ସ୍ଟ୍ରାଇଫ ହେବାର ମୁଖ୍ଯ ଉଦେଶେ ଉଚୀ ସ୍ଟ୍ରାଇଫ ଉଦେଶେ ଆପ। ମୁଦ୍ରାଚିନଡା, ମୁଦ୍ରାଚିନଡା କରୀବାରେ ସ୍ଟ୍ରାଇଫ ସାର୍ଜେ କରେଂ। ଵିବିନା ଦେଶା ଏବଂଗ ମୁଦ୍ରାର ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଵିବିନା ପକାରା ସ୍ଟ୍ରାଇଫ ଆଚୁ। ନକଲୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଯେତ ତୋ ସ୍ନାଇଫ ସ୍ଟ୍ରାଫ ନହୀଂ କିଂବସେ ଗୁଡୀ କା ଅସମନ ହୋତେ। ନକଲୀ ସ୍ଟ୍ରାଇଫ, ମୁଦ୍ରା ଧାରାରେ ଲାଟାଈସ ଆକାରାରେ ଯହୀ ସ୍ଟ୍ରାଇଫ ଗୁଡେ। ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ସ୍ଟ୍ରାଇଫ, କିଛୀ ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ଧ୍ଯାନ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ପ୍ରାକାରା ସ୍ଟ୍ରାଇଫ ଅଚୀ। ଜେ ପର ଏକୀ ତାରା, କିଂବା, ଫୂର୍ଣା, ପ୍ରାକୂର୍ତୀ ରା ସ୍ଟ୍ରାଇଫ ଏବଂ ଅଚୀ ନକଲୀ ଧାରୀ ଦେଖେ ଲେ ଭୀ ଜାନା ପଡୀ ଜୀଵା।